الشخص العادي يمكن ينفق حوالي مئتين دينار أسبوعيًا على الطعام، يعني حوالي ثمانمئة دينار شهريًا. الأسعار تختلف حسب المكان، لكن هذا تقدير عام. الطعام مهم للصحة، ولازم نختار ما هو صحي ومتوازن.